Tegna mety anao direct mandeha bazary igny de le juste le 'ndeha andrahoagna fogna vidiagna de misy koa henahenan-draha na laokolaokon-draha atao frity de mety <hesitation> hevitry hafa koa afaka akajiagna agnaty frigo lay raha tsy lany amizay izy tsy maratra de afaka mitarimy biby koa anao na vôrogno na amboa na bosy de zay tsy lany amiana zare.